فينا نحتفظ بي بقايا الأكل لمدّة تلاتة لأربع تيّام بالبرّاد من بعدا بترتفع نسبة الخطر بالتسمُّم الغِذائي، <noise> وإذا كنّا منّا متأكدين إنّا بدنا نآكل- ناكُل بقايا الطّعام بي غُضون أربع تيّام لازِم نجمِّدا دغري، بتبقى بئايا الطّعام المجمّدة آمنة لفترة طويلة، بس طعمتا مُمكن تكون أفضل إذا كّنا تناولناها خِلال تلاتة لأربع تشهُر. وبعد تلات أربع تيّام بتت- تبلّش الجراثيم إنّا تظهر كمان في- نحن- فينا نحن نسميّا باكتيريا، هيدول الباكتيريا بتنمى على بقايا الأكل المْبرّدة وبيزيد نمو البكتيريا إنّو يصير في عِنّا خطر لتسمُّم الغِذائي, ولإنّو البكتيريا بالعادة ما بتغيّر من طعمة الاكل، أو ريحتو، أو شكلو، مُمكن ما نعرف إنّو الأكل لي نحن عم ناكلو في خطر على صحّتنا أو إنّو هوِّ فيو باكتيريا وفي جراثيم، ولا هيك إذا شكّينا إنّو الأكل مُمكن يكون في باكتيريا من الأفضل إنّو نحن نتخلّص منّو وما ناكلو. أفضل طريئة لنحافظ على بواقي الأكل إنّو حطّا بالبرّاد دغري من بعد ما نخلّض وجبتنا، ولازم نبرّد الأكل بعد ما يكون برّا لمدّة ساعتين بي درجة حرارة الغرفة. إذا كنّا برّات البيت أو أيّا بكنيك أو بي حفلة، وما لازم نترُك الأكل برّا البرّاد لأكتر من ساعة <noise> إذا كانت درجة الحرارة أعلى من تنينا وتلاتين درجة مئويّة. حتّى نرجع نأدر ناكل الأكل يلّي كان موجود بالبرّاد لازم نسخنو على حرارة بتوصل لأربعة وسبعين درجة مئويّة، ولازم نحرّك الأكل كتير منيح عالغاز لحتّى تتوزّع الحرارة بشكل متساوي. ما مننصح إنّو نستخدم طريئة الطّبخ البطيئة الحرارة لحتّى نسخّن الأكل، لإنّو هيدا الشّي بيزيد من نمو الباكتيريا، ولازم لمّا بدنا نسخّن الأكل لازم ندوّب بقايا الأكل لي مجمّدة أبل ما نطهيا، ولا هيك ما لازِم نخلّيا على المجْلى إنّا ادّوب يْتَلِج عَنَا، ولازم نستعمل عدّة أساليب تانية <noise> مِنّا إنّو ندوبا بال مايكرو وايف أو نحطّا بالبرّاد لا ليلة كاملة أبل بيوم من الطّبخة، ومنحطّا بي ألب أي وِعاء مي وتكون موجودة في كيس بلاستيك وبِي دوب بي ألب المي.